بالطبع نجدر نوصفه يعني ما بدي اياه يكون كتير كبير <hesitation> غرفتين يعني بعتقد انه رح يكون مناسب جدا جدا لالي انا وشريكتي كوجينا ممكن يكون صغير حمام يعني <hesitation> متواضع جدا. ما بحب كتير الاساس يكون مالي البيت بحب يكون هيكي في براح وفراغ <hesitation> نتحرك فيه براحتنا.